Le bestie strane che l'ai vist ün di al era apunto cuand eru andait ën muntagna, d'üzlas enormi cun dë grosi bech e cun d'ali enormi piegà ën dui ch'a vulavu zua la mia testa e pöi andazìu puzese ën sima a le roche e a s'bütavu la tüti imobil, a zmìavu dë statue